Ra tambor, gula ra ní zuubxali-zuubxali xanní, chi ca gyiehd loóni, chi ní naní gweuú gí ni-ni chi rgaprabá loóní chiní ryiebüní chiní rbiení leeh xtenní. Nuní nú buny rgapdiz loóní chi nú buny nan ra dizh xtenní, ra nini rza loó gyiezh laxën re, rcarabaní nugwuel ra musyc´, gula ra ni rzaën bcuizh, larabaní rgapraba loóra tamboor re, nuruba runcheraban chi nuní balí, ní balí rdoo xgá, per purzy naní gweuc´gí ni ní ryiebüní.